south Afrikan ghudion wonishian ghudion fonuma bonicho yedheni ishianii pujiekos malfapudingi brayia bredia bredinii fonuma ishinen Bors yedeni won akk sosejiti biltongi porensi iyo boyerbar yeden acharitif sambalzil nen unumnyaatiey